A pues kamiero angaron ka mien tira tio to lo tio kanox na no xnaꞌ diitan nietan niakan la xnaꞌ nax futbola nie kandoka kola rietaka nin xṉe xinla kadika balltikani toka bitan ka nioxa pata nioza ka bin mal ita ka paagalenda lei chugaso ritana xiakolena formal bllitakan